Джы дэдэм щэфакӏо сыкӏогъагъэмэ цуакъэ, гъончэдж, цые къэсщэфыныгъ.

Сэрыкӏэ ӏэрышӏэ акъылыр цӏыфым игъэпсыгъэ зы програм. Тэ шӏэн гъэпсым шӏэныгъэу сыд идгъэхьэгъэми ахэр зэкӏэри зэхэзыууаерэ зы програм. Мы програмым шӏэныгъэ иӏэ зэкӏэри програм гъэпсыгъэмкӏэ цӏыфыр зычӏэупкӏэжьыкӏэ а зэхэоягъэр шӏэныгъэхэр зэхэфыгъэу цӏыфым къызэрэӏожьырэр ары.